که زه د وخت په اوږدو کې سفر کولی شم، نو ډېر به مې زړه وي چې د مغلو د دربار اصلي بُرياني وخورم، هغه چې له زعفران، ګل‌اب، مغز لرونکو مېوو، او غوښې سره په مسالې دار ډول جوړه وه. د هغه وخت خواړه نه یوازې د خوند لپاره وو، بلکې دشان او شوکت نښه هم وه.